Radara moa zany mazava hoazy e, amin'ny alalan'igny ahafantarantsika hoe ary misy hoe accident manao an'izao na hoe ary misy olo hoe olo nangalatsy zany ohatsy de amin'ny alalan'iny sahalan'ny hoe mitovitovy amin'ny hoe GPS avao zany izy <noise> fa radara zany de hoe amin'ny alalan'ny fomba fijere làlana koa na ataontsika hoe misy avion mandeha ambony habakabaka egny de hoe handeha amin'ny faritsy ray de zay no fomba famariparitana ny atao hoe radara.